يكون أسوأ بالنسبالي إن حد ميحضرش جنازتي لأن أنا هبقى محتاج لكل شخص إنه يكون معايا وهبقى عايز أعرف معزتي عندهم إنما في حفل زفافي طبعا هزعل ولكن مش هيبقى بنفس سوء إن أنا حد يقف لما أنا أكون مت لأن دي أسوأ مرحلة في حياتي إن أنا هكون مت مش هيكون فيه حياة إنما الزفاف أنا كده كده لسه عايش يعني هما ممكن يصلحوا غلطهم تاني.